ཁོ་ལ་ཡང་ན་ནམ་གྱི་ལོ་ཡ་བོམ་པོ་ཐ་ཆུང་ ཨོ་དེམ་ཀྱེ་པོ་ཧེ་པོཔ་པོ་ཨེན། ཁོ་ལ་དེ་ལོ་ཡ་མན་དུ་ཀྱེ་པོ་ཆི་ཧེ་ཧེ་ཡིན་ལ་ལྟོ་ཐུང་ཐུང་ལ་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཨོ་དེམ་ཀྱེ་པོ་ཆི་ཧེ་ཁྱེན་ཡིན། ང་ཅ་གི་ ཨོ་དི་ནམ་ཁྱེན་ནམ་ཁྱེན་གུ་ ལས་བཏི་ཞེ་གུ་པོ་ལས་བཏི་ཁྱེ་ཆི་ཐེ་ཧེ་པོ་ཨེན། པེར་ན་ང་ཅ་གི་ཁེམ་ཆ་བཀྲ་ཤིས་བཅུ་སྔོན་ ཁ་ན་དུ་རྐོ་ལ་ཁེབ་ཆ་དུ་ན་གུ་ ལས་བཏི་ཧེ་ཁྱེེས་གུ་ མེག་པ་བུ་། ང་ཅ་ཁ་སྡེ་མུང་གི་བི་ན་གུ་བི་གོ་ཁོ་ ཨོ་དེམ་ཁྱེ་གུ་ དུ་ལ་གི་ ཨོ་དེམ་བི་ན་གུ་ བི་གོ་ བལྡ་རེས་ཆ་དུ་ དྭད་སྟ་ན་ང་ཅ་གི་ཁོ་ལ་དེ་ གོ་ལ་ཡེ་མེད་རྗེས་ རེ་འཛིན་བརྡ་ རེ་ཆ་ཁྱེ་ཅི་ཧེ།